أي، أنا شخصيًا أفظل إني نرقد بكري ونفيق بكري على إني نرقد مأخر ونفيق مأخر و لا نفيق تراني مكسرة، نحس اللي النوم هو أساسًا وقت للل <> الليل هو أساسًا هو وقت للنوم ، يعني أحسن ساعات النوم هي في الليل ،مخي يرتاح فيها، هذاك علشان خاطر إني نرقد بكري ونفيق بكري من أول ما تبدا الشمس تزرد، الهوا وقتها يكون نظيف، والنسمة تكون خفيفة ما أحلاها، أما حالها هدوء متاع طمأنينة.